Karazagny satroko le haiky malôha misy kaskety zô tena matetiky hita, kaskety satrobory, satroko misy raviny, misy satro-penja misy satroko vita sinoa, misy satroko firipy, misy satroko rafia misyy sa..satroko <hesitation> vita amina ranga-ravitry